Maro gny tsy mino gn'atao hoe chance fa zaho mino, mino gn'atao hoe chance satria ah misy gn'olo ratsiratsy gny chance-ny, gn'androny da tena sarotsy aminazy gny mahita fahombiaza sy fahatafitana zao amy gny fiaigna ka mila any ze raha zay mipetraky avao koa, magnampy gny asa mafy zay ataonao.